المشروع اللي قاعدة أشتغل عليه حالياً صراحةً ما في مشروع قاعدة أشتغل عليه حالياً، <hesitation> ولكن أحياناً بس كذا أسلي وقتي إنه أشتغل أشياء أون لاين، <hesitation> لكن الشي اللي أنا مرة متحمستله صراحةً يعني أنا تخرجت من طب أسنان <hesitation> قبل سنتين، وأستنى إنه ألاقي الوظيفة المناسبة إنه هذا يعني شغفي وأحب إنه أشتغل في مجالي يعني، <hesitation> فأنا قاعدة أنتظر وأدور دحين على الوظيفة المناسبة.